इद सडकू सफ़र योजना बन्यामो निम्नलिखित चरणऊ पालन लानी। गंतव्य निर्धारित लानी सबसे पहले, आनु सफ़रऊ गंतव्य निर्धारित लानी। जू तय लानी कि कि हाम बयोम दुई ऐ द्वा दो निम ज्ञाच। मार्ग तय लानो आनु गंतव्य तक पहुंचनो इद जू अबोल मार्ग नितो। कि ऑनलाइन मैप्स या रोड एटलसऊ उपयोग लानलान इदअबोल मार्ग पोचितोई। समय रंग तारीखें तय लानो आनु सफ़रऊ तारीख रंग समय तय लानो। जू तय लानी कि तेरंग बयोमो ज्ञयातोई ऐ तेरंग वापिस बन ज्ञयाच। वाहनऊ व्यवस्था लानी कि आनु सफरऊ वाहनु व्यवस्था लानी। कि आनु कार, बस, ट्रेन या फ्लाइटऊ उपयोग लान्च। आवासऊ व्यवस्था अनु गंतव्य निम ज्ञयाच इद आवासऊ व्यवस्था लानी। कि होटलऊ, गेस्टहाउसऊ या हॉस्टलऊ निम विकल्प चुनेतोई।